حياك الله. فرصة طيبة. أظن سبق التقينا في مكان بس مش متذكر، إسمي عبدالله. خلينا نتبادل التلفونات. فرصة طيبة جدا. ان شاء الله نتواصل بعدين.